Faa lakitira ñiiƴe muuɗum. Ko ɓuri heewde fuu hono jon kaa so ñaamii teew en walla so won ko ɓilii e ñiiƴe muuɗun. Ɗun e hono muuɗun. Ɗun moƴƴiniraa. Ɗun faandoraa. Sabi <noise> <hesitation> lakkitirgel ñiiƴe <hesitation> ɗun nii woni nafaa muuɗun. ñiiƴe ka.